Занбурҳо барои муҳофизат аз душманон неши худро истифода мебаранд. Вақте ки онҳо худро таҳдид эҳсос мекунанд, неш мезананд, то худро ва лонаашонро муҳофизат кунанд. Неш инчунин ба дигар занбурҳо хабар медиҳад, ки хатар вуҷуд дорад. Баъзе занбурҳо баъди неш задан мемиранд, зеро неш дар баданашон мемонад. Ин рафтор барои ҳифзи лонаи занбур ва наслҳои оянда хеле муҳим аст.